Fomba fiasan'ny milina fanjairana ah, misy totozy ao anaty ao efa misy kofehy de misy fanjaitra avy aty ivelany ah misy kofehy ihany koa, de apetraka eo anelan'elan'ilay fanjaitra sy le totozy ao anatiny ilay lamba zairina de ahodina amin'ny tanàna raha ohatra hoe mandeha tanàna ilay masina na ilay milina, de na mandeha herinaratra de hitsahina amin'ny tongotra de mikambana ilay lamba rehefa hitsahina ilay izy avy eo.